Wagaia udog rotanog tofeli, lefosa datiken sokikes, amanga ken sokikes, siwga ken sokikes, arki ken sokikes, wagaia eje kododtonji logoni jabang gahwag adlosa kojitana <hesitation> jabana okikesa.